Mi yelan mi latta mardo baude dow ndiyam ngam ndiyam do mari nafu. mi wadan komi yidi be ndiyam, mi yarnan audi, mi hokkan himbe yara, defira nyamdu be mai, lotira limse mabbe to nyorwi, be yarna audi mabbe be mai ha wakkati je mi yidi.